בסראחה כנצן בלי אלאתפאל דיעל ליום ענדהום כלשי, מן טכנולוגיה ואלעאב, ולקין משי בבדרש סעדא קתר מן אלאתפאל דיעל קבל חמסין עאם, זמאן קאנו אלאומור בסיטה ולקין קאנו קיילעבו מעא בעדיהום פי הזנקה ו קאנו ענדהום וקט אלעאילה ו אלטביעה, ו הדש כיעקי فرחה דחיליה מאתגודש, דייא אתפאל בזאף מנהום מעזולין קדאם אלשאשאת ו קיין דחק כביר פי אלדיראסה ו אלחייאה, אלטכנולוגיה ג'בת אלרהא ולקין חדת מעאיה שווי מן אלבסاطة ואלסאעה אלטביעיה.